Ny fomba voalohany amin'ny fagnendasa antody, miankiny amin'ny le fanaovan'ologno azy asa ohatra ataoko zany manendy atody alaiko menaka ataoko atody afampifangaroko afangaroko sira na tongolo aidiky akao de mahamasaka azy.